Falemnderit prap, nuk e di çka kisha mujt me bo pa ty. <hesitation> hupa sot kur dola n’qytet edhe nuk pata bateri n’telefon fatkeqsisht edhe kisha nevojë shumë dikush- me gjet’ dikon që e njeh qytetin, e njeh gjuhën edhe munet me m’nimu me gjetë ni mbushs ose me m’tregu ka me shku për shkak se hupa, për pak hupa.